Onogbayan, aghudu iota kpa asi resiolo, ona olo ona leteny olo ana uteny poho kon noturoobaro onuroa oseyle alaagba ogbohonohuka obo̱o̱r kaaraer olo owa uteny roaer olo ana otenyioh fara naki roboor oboateny obbo so aghiiduro ohbo ten olo edi obo bho tetelion ezira, phaal ten ehaal, hio rovruove dio ezibho adiobho abaal obho esiobho ukpulughu bohe dighah ledio odighi karagb obbo pezo hepara roodighan odighan odighan odighan ibela roen oblo obo me tabal ugha rarooy ozebho ezira urion gha dio edi ighaor rughadeo rootrute ten ibho rebologh rooy blo dio bobo netugha pedio esnoha blo obote tabalghu bho pobo hetugha rooy kanen olo eedi netrugha ana ta- a onawio roodighi otohigh aar tohragh zina okigh aar obho adighiobbo ke ghe okpbho awong te lee obho kunon obho radigh raa oho edi iruedio erughan ezira po ezira kruedio orughua ana arelesuo aghi teni ikpoko rodighiaan owoony iditeboon kanen kanen okpo ayonetioh pezo hopueghii pezo rodighi kesi bha kira <hesitation> ooy natu modighiaar tesina teghebh adiabh asia, po ooy oruerou arete aroute tetere totologhuta rutu, anen olo aar olo ana aru teny polo̱o̱r onuna, awohuna oh tokul naghahan ponon ooy hasin ahionuna hakeba oyani onusoa oh oyhiooy nakeba taghisigh onuioa Nedighi kua esi na lekel olo esibha bho ekoina ulogho mio nezo aninoodighi aana amgha naghudon olo ana oditotu kedio onon ooy tatuasi totuo na kedio nu nanaghan puha burugh kaar aar olo ana ueteny. ibha na ukpetenaar puno ragh zina okigh ididiobho iroliokua kuno si na diabh asia si bhabho bhaar olo hanute olobho enararooy esi bho bho ana iyara ilo ana otenyio nokpoki kedio oonarooy nova noteny okpoki kara nava noteny okpoko bho kantaki akoami media lagba bho akianon nani ooy akia mara teboony atabh pana nagho neel so ezo aani tava nezo obol oteny bapa pa ani wani nakool adiabh asia taghisigh ibaghano bho tepu ni anen olo ta ima nen opodikiiabho ediarooy ekuno erue enute tetere edun ekoma tagbunu nei noghi orol pezo okpobho idisiibha temara rooy obho tah nh Ibelanero obho ana tatuni adigh aar na loor onuma lena ana obelegi dio aghoor tue orudio ibha ana beleghi ooy aruti tuo mu na ibhaana unogho zodio bho poji nabhin kedio obho esibha bho ibha ana uteny okpoki arakpe ibha ana uteny okpoki ponotu to tuonuna moboor onuna nikpoki opobho aar olo ama tadighi na olo arooy nenii obo takpete aar ekora olo totugbena eena kuto tabh ooy otigh aar tarou te oolo kaseghe sina asitanen olo motuobho ah ebebh io obo bho idita <hesitation> eedi medighi nokpolo eedi be tele ghen mikpokiobho kobobio idi bua bho kobo bho okpoki ilobho idighan epu no bobho ikpoki idiobho peezue orol ibha ikpoki uobha pogiol todigh eko koteny ani mi kpoki piibaghani nasoor anen olo udighi kua po obogh egham polo oziaghan obo bho izol bobho pobho teghobo nelabho enaan adig aloghaio aruadighi no kpoipabho arua tenimi bolodio adiabh asia taghisigh hah! Ibaghani idi oh kami adeghe tekpo opobho dikiabho